باش نتلقا مع ناس جداد في بلاد جديدة، غدي خسني نخرج أو نمشي لبلايص لكعجبوني، فحال القهاوي أولا المكتبات أولا المتاحف, أو نحول نشارك في أنشطة رياضية أولا فنية فين غدي كونو الناس لكنتشارك نفس الإهتمامات <noise> أو نحاول منكونش نحشم أو منكونش متنفخ على الناس